Ma ütelnüq, et tasos lihtsält eksperimentiiriq. Et väega odavidõst as'ost, nigu näütüses kardohkas, või ollaq väikene sibul, om võimalik tetäq väega häid ruugõ. <hesitation> Tulõ lihtsält kaiaq, kuis sa naid valmistat. Ei olõq määntsitki kallit maitsõainit vai midägi säänest üldse mano vaia.